لا لا حقيقة ما نؤمنش بالشباح نحس أن كل حد فينا عنده العالم بتاعه وشخص اذا كان توفى صيم شام عن العالم الاخر ما هواش موجود علاش خاطر الفكرة متاع اللي هي فما عبد اخر ولا فما شيء اخر ولا شخص اخر قاعد يتصرف وعنده مأثر في حياتنا مريحة في حد ذاتها تخليك نوعا ما تتهرب من مسؤلية بتاع برشا حاجات نتصور هيك.